Jadi ngone nyawa mane nako mau wa adono nanga tujuan ya harus wo sabar, pemeran ma penting manena ma intinya uku wo sabar dalam halnya manege ketika nanga bos bolo, nanga o kia masalah o kia naga dika manege harus wo sabar wa hadapi dengan nanga cara <hesitation> nanga pikiran wo si tenang manege artinya wo ja wo mas- wo sano nanga balu balus ika, soko noke ma solusi ngone wo sabar <hesitation> nako wo sabar ua manege untuk wa capai nanga tujuan ika loka i susah, karena madei madei madei ma salah wo sabar ua ka je wo jojara, ka je wo tagi, ka je wa yo wa maja, karena nangan nanga dalam diri oka mane nanga roese oka mane manege ma kesabaran ato meiya coba nako Idoa so ka ngano to temo ngone nango nyawa nanga diri oka mane la na kesabaran meiya manege wo dadi ua, doa so dadi ua? Karena manege ma salah madei wo sabar ua so ka je wa t- wa maja sugmanege, nak idoa so ka ngano to temo i penting nang nanga diri oka mane dema kasabaran supaya ketika nanga masalah kia naga o kia naga manege manege ketika wo sabar manege ngone tetap wo ma tahan nege oka, dan manege ngone selalu wasinyia nanga tujuan o kia sebenarnya nanga tujuan yang harus wo si capai dengan penuh dengan kuncinya moi wo sabar manege.